Rameva, agnisan’ny biby ih miavaka kôa amy biby jiaby regny zaigny izy. Satrià ôhatra eh, ôhatr’izy zagny ndrô andeha amy tagny m- <hesitation> mafagna- tagny désert re, mande amy tagny misy rano alôha izy, hômagna rano fontry fôntra izy, fôntry. De misy place zaigny agnatin’ny vôtriky anazy akao, <hesitation> ambilagny i rano i. de tsy tonga de levogny i rano ohaniny i fô mbô-mi- mtady zaigny mipetraka amy tagny <hesitation> tagny <hesitation> amy place-placen’i rano i alôha i rano i, de izy ave aminje tonga amy tagny mafana amzay, tsy ti-hinan-drano izy. To nde i rano le amin’ <hesitation> kajy i fôgna <hesitation> miasa amy vatagna anazy.